מ'קען אנהייבן געבן צוביסלעך אויף אמאל, מיט א אנדערע עסן למשל, צאמגעמישט. מ'קען צוזאגן גוטע זאכן פארן עס נאר קאסטן און עסן. און ביז זיי גייען דעוועלאפן זייער טעיסט באדס, און זיי גייען זעהן אז די עסן איז גוט, און מ'קען אנהייבן צוביסלעך אויף א מאל.